Na te-te mu ŋ woa te mu a, te bi saamaa kpɛe. mɛ sɛ wa sa kaamba a. Ndɔ o kaamba, na te me a ki o. Ŋ woa te- ŋ woa saaŋ mu buɔ. ŋ woa te mu, te bi mɛ a ke. Mɛ sɛ wa sa kaamba a kɛmu ai-a yɛ ŋ saaŋɛ, ai ya kpaisa. Mɛ saaŋ mu ŋ woa, mɛ a feŋma lɔ kɛnu wa. Kɛ me ya ma mande kɛmu mɔɛbɔnu ya ma. Anui feŋnu saaŋ anui na, anu ya miia, anui koe kɛ nunu ma, me ŋ taa ma kɛnu. Ŋ taa lɔɔ mu saama kpɛe, mɛ sɛ sa kaamba a. Ndɔ o kaamba baika woe, hiŋi saaŋ mɛ ya ŋ saaŋɛ kpaisa. I yɛ kɔ lɔ saaŋ. Saaŋ mande a lɔ. Mɛ saaŋɛ kɛnu fɛ. Ai to a wa ma na haaŋli ai ta ai s- te mɛ nu i be. Te mɛ nu wae, mɛ ti na sɛ wa saana kaamba a ai ta te mɛ nui be. Mɛ a fɔ wo ye, ndɔ o na saaŋɛ mɛ o, na saaŋɛ mɛ o. Kɛ ŋ to be nu kɛmu-kɛmu mɛ ta mɛ feŋ nu saan. Mui be ya kɛ, mui feŋ nu mia, mui bɔa tɔmbɔ nu kɛa. Me ya ma. Ŋ ta saaŋɛ wae nge a ke wae kɛnu, mɛ a ma kɛnu wa.